Fi yom minal ayyam fi walad wahid liga darb fi betum maykuz fi qurfa ke, sora, addarb da kan hu be yom kula ma shafa dadda masha saʼal abu, gal le abui inta badet tibna lek bet jadid wa, abu gal le mala saʼaltinissuʼal da gal le ha abui kan ma baded tibna bed jadid da shunu bidissak timish tishir lek darb.